وظيفة الصيدله مش مستمتع بيها خالص بس دا اللي بنعرف نعمله، ودا اللي اتعلمناه مضطرين نكمل فيها <noise> فإن شاء الله يتوفر فرص كويسه منها يعني او من غيرها تجيبلنا فلوس اكتر ونعمل الحاجه اللي احنا بنحبها، كله علي الله.